क्या लाजवाब एक्चिंग कर्यीं यार प्रभासन ना। अ येकु बाहुबलि कु पार्ट टू कबार चि ऊंणूं? दूसरु भाग कबार चि ऊंणूं? मेते भी बतै दीनी यार।, हां पर येमा एक बात मेते सबसे बढ़िया लगि ज्वो ग्राफिक्स छिन दिखयां, लाजवाब छिन यार। अर कटप्पा कु रोल, स्वो त बड़ु ही गजब चि। म्येरु त दिमाग मां यो ही चि घूमणूं कि कटप्पन, कटप्पान किले मारि बाहुबलि ते? यो भी द्योखण पड़ोलु। अब तक यार त्वेन वास्तव मां भौत अच्छी मूवी बतै। फिल्म बतै त मैं येकु दुसरु भाग भी जरूर द्योखलु।